कोरोना का लाई कियो तो सब मानसा घणा भारी वेव मां पड़ी किया। कि आसोनी करनो तोसोनी करनो कि <hesitation> यहाँ नी जानो। नुहाँ नी जानो ती बात तो खर ली <hesitation> मैं सबने देखी ने। सरकार का एलाउंस्मेंट होती जानी ने मैं सबने बात समझाई कि। आसोनी करनो कि एधम कोरोना कोई ने हुझाए तो इन्रो काम नी। करनो काम करनो पण दूर सी करनो नी तो कही <hesitation> आपनो मानस छे काई करने कही मरने छोड़ दे काई असा तो नी हो।